Kua tëta pe amovece pe jukurai esa vuaja <hesitation> opaete mbae mbae reta amogue pe ikaviesa kua mburuvisape jae jeiaño oyapo, mborokuai oyapo reta deque kua jekopegua oyeapo kua, kua mborokuai reta erei mbaeti no jaekavi, jupia vi ipuere vaera kurai kua mborokuai oyapo kuape reta no, mbaeti jaekavi